Axni ekitik lakgtsin untu xaxkayiw pus lhuw untu pus lakglilakgatit talakapastakni min kin tapuwan xali pulana axni nak takin tsina nak lakawanan iuntu pulh nak lakgtsin esque kaxkayiw katuwan kaxkayiw kasipin kaxkayiw latiya lhantse nak lakaan atsa xa kachikin pus kastakgan lakgtakg wilakgo palhm lakgstakg wilakgolhi e tu ekitik lakgtsin i axni amak lakgtsin tuxkayiw pus wankutun chu anan latamat porque untu xaskak wankutun chutsa xa nints amalhi xaxkayiw xaxkatiy untu tlawakani xtakalh untu wanikan chikich tu wanikani ama sekgnapalhm eso pulaklhuwa ama tun kalilhawakan xtakgalh palhma lakxkayiw xkayiwa lakgtsini kape xkayiwa xtawakati kape amalhi tu wi kakapen xkayiw lhaun kape tu tsatsa na kilhtayay kape untux tawakat xkayiw akalistal na tsutsokgo wan i Amalhi tuxkayiw pues nak lakgtsin sekgn para pera para perasekg para manzanasekg para este amalhi sekgni tu wanikan kgolusekgn pus lakxkayiw lakgo lakxkayiw palhm lakxkayiw xchan lakxkayiwa na kukalhit na lakxkayiwa tsamalhi amalhi tu wakani agosto tu wanikan lhpau lakxkayiw naxkayiw e tsamalhi pin xkawaniman tsaku pulaklhuw win pin entonces wi tsilampin xkayiw win pin xalakchalank lakxkayiw wi mustulut lakxkatuw win palhm tu kawakan lakxkayiw wakg lakxkayiw tu wilakgo pus ama wankutun chuntsa kawanin tsaku wankutun latamat porque lakxkayiw xkayiw sandia pero pus lhatu lama xa atsa pero untu lipaksa untu xkayiw kalixakgatliman xkayiwa pues xlipaksan kiw untu anan chi kalakgtsina yakgo wakg lakxkayiw